bewobe nɛ oma ho dimiyan mu a <hesitation> o we mi bun ɓa nucoza curulu se donk oyi ma benɛ yɔrɔ binnu tomu beso o we wa mu besosi donk o wa mu besosi to o bɛrɛ we se ho stile so a a develope o yɛrɛ na obɛ mare